Ubinasortõ um peris pall'o ja esiki siinsamah meil Eestih um väega pall'o. Külh ummaq talvõubinaq, suvõubinaq ja nii edesi. Ja suvõubinaq ummaki niisama suvõl hääq süvväq, talvõubinaq rohkõmb talvõl süvväq. Ja süküsubinist, noh, tetäs mahla näütüses.